Votre question part du principe que des technil technologies m'inquiètent, euh... mais aucune technologie en soi ne m'inquiète, c'est l'utilisation qui en est faite, on peut dire que ce sont plutôt les humains qui m'inquiètent, plus que les technologies.

J'ai un peu envie de retourner la question. Que veulent des parents pour des enfants si ce n'est leur bonheur, leur réussite et qu'ils puissent vivre en paix dans des climats qui ne soient pas surchauffés ou glaciaux.

Mon rapport à la lecture est très amical ! Pourquoi ? J'en sais rien, c'est comme ça.

Alors sur la lecture, euh, j'aime bien les deux, je les trouve complémentaires. La liseuse présente l'intérêt qu'on peut très rapidement faire une recherche avec une chaîne de caractères. La liseuse présente aussi l'avantage de pouv, quand on se déplace de pouvoir emporter des centaines de livres dans une seule liseuse... euh... le livre physique est... c'est le confort, c'est plus agréable d'aller se poser à la terrasse d'un café avec un... un livre physique.

J'ai déjà répondu à cette question. Je fais du sport, en salle, je marche et je fais du vélo dehors.

Je ne pratique pas la natation, je n'aime pas la piscine.

Oui, une voiture.

Je vois des amis, je sors, je lis, je fais des recherches, j'écris.

"Je ne suis pas sûre d'avoir une couleur préférée, et je ne vois vraiment pas comment on peut répondre à la question ""pourquoi ?"""

Généralement la musique Métal.

J'aime la musculation, le vélo, la marche à pied, la gym, le stretching, voilà, le renforcement musculaire, en salle.

Voilà enfin une question intéressante. Euh... pourquoi je participe au projet Common Voice ? Je trouve que le projet est intéressant, que c'est dans l'esprit Internet tel que je l'ai connu à ses débuts, c'est-à-dire une forme de bénévolat, euh... je respecte le travail de Mozilla, et oui, je pense qu'il est utile que, que tout cet aspect, que ce soit l'informatique, internet, etc... soit aussi utilisé par des gens qui le font dans un esprit bénévole.

Se laver les mains régulièrement. La réponse, pourquoi ? La réponse paraît évidente : C'est par hygiène. Si on prend en particulier les transports en commun, qu'on va dans des lieux très fréquentés, on risque d'attraper des bactéries, des virus etc... et de les ingérer si on ne se lave pas les mains.

J'ai vu de la menthe, un érable du Japon, des fraisiers, <hesitation> des plants de tomates, des potimarrons, <hesitation> des bambous, je crois que c'est, il doit y avoir encore d'autres arbres et arbustes, <hesitation> oui, de, <hesitation> des groseilliers, des framboisiers, etc.

Un sport de défense.

Mon lieu de vacances idéal c'est le bord de mer.

Il pleut. Toute la journée les nuages ont alterné et avec les rayons de soleil.

je préfère être a l,intérieur quand il fait froid a l'extérieur quand il fait beau

J'aime le temps humide et doux de l'automne.